Yalla e wodi neɗɗo woɗa hakkilo taggi. Na woɗi neɗɗo latiɗo wala hakkilo taggi fu tagu muɗum hoɓata. <noise> No gaɗɗa fu to a waɗama ha a huɓi a darke ko tawen hakkilo wala ɗo fu a tawan taggi maɗa ni e ndi hoddi ngolle maɗa yahata neneta go golloɗa dun <noise> nereta <noise> hawrata e labol.